حاليًا أدرس وليس لدي أي عمل أقوم به، حيث أن الدراسة تأخذ كل وقتي وأستمتع بها فهي تحدد مصير حياتي ومستقبلي، وأتمنى إني أطور نفسي وأوصل لأهدافي وأحقق أحلامي وأسعى للي أريده مع الوقت و <hesitation> إن شاء الله.